Rice arukarei rice arukaguoi munare amanoko. <hesitation> buinige rice munare noke five plai an arukogigui, noke lopa tuue noke kuruminkoipeguine muoi egu noke frying eteguine oil ere egu namba four, rice keinurugere bail rice rice method fourpla using etogigui, toi egu noikeino onogosi ropa tuee arukeguine. Tee ureita tee rice two cup or three cup egu toi ako sauspan porukogino. tuu kotopiro egu sigirai ako rice egu toi upei. Upiro cleaning esiro iko dirty mokopo rogu egu toi nagai ako tuu iagisiro egu tuu musupe kosiro. Egu ako rice taa pipia tounoke teumoi egu arukei, ako rice egu toi meruei, taa tuu nke make egu rice nke mark, rice tuu patagumoro toi patagui, tuu ekenua porukoipegu ako rice toi tuu ranraru rei, ako rice meruiro. Kosiro egu toi taa oguai orutei oguai taa meragu, touno sensing oromoi mani urusonnai twenty minutes ere ako rice toi kuraui. Egu kurkuraugu nagai tuu kagagugu egu toi oguai pikiopoipei lakapei toi ako rice egu mam kurapotopugu egu ako rice kuraui, kuraugu egu toi serving esiro oipei, ako taa munare noke. Namba two grease rice, rice sauspan gere toi porukiro urei taa moo kigipei nagai nomoku, nagai full one ako moo kigipiro toi egu kuruminkei. Ikou rice rasige iko taina toi miitei. Lopa ureita ako rice ia moo nke milk tono penporukoipei rice toi ureita upiro clean esiro egu taa clean etasi tuntun egu iko moo kigipasi minkoipei ako nogu reinke taa rice nke meru toi togui akogo kuru, siropiro egu iko oguai gere porukiro egu kagagugu oguai pikiopoipegu kagagugui, kagugu egu rogiro serving etei, egu fried rice egu taa cooking oil nko. Numaku twenty-five ml four kina <hesitation> cooking oil noikei, egu ia fried rice urei rice tuue aru kiro <hesitation> kuragu egu serving etegui sauspan mugupage mamake ugu, egu oil porukoipegu siropiro penperekegu egu fried rice rei tee ingredients porukoipegui <hesitation> nagai sauce, <hesitation> nagai tulip, bean, iko nko. Iko mau egu serving ogiro egu oipengui ok egu taa namba four ege <hesitation> buinige <hesitation> iko rice ball tontokamai <hesitation> iko <hesitation> egu mugomoto. Rice ee kosigupa tuntugu egere moo nke koinuru ponporukamoi ure toi iko rice ball kompakei moo nke koinuru. tee agiguine nne tee tapinoko ukarei in-lomui hundred lorulo tee hundred toi apakei. Rice ball, fifty lorurogo tee fifty toi kompei tege koinuru rirogupa tokisiro toi tugia mokop oipiro egu kompei, kompiro. Rice kommau to inakoipei siropiro egu kurumin ogo arukegui, tugerego. Ako ball rice ee toutou magukei ako tuu egu boil erugu iko rice egu toi inakei, ia tuu tono sinsikeiipamoi. tuu ekenuago tuntuntu lopa boil erugui rice lopa porukiro tasting egiro kuraugu mui rogei greese lorurogo taa moo toi kigipe, taa moo nke milk ere toi boil erugu iko rice iko porukiro egu sigoi monitoring etei agino kuraui toi otopei, ball rice meragu roikene mani oitoipengui makare ogego noke rice, iko fried rice egu tuugere iko plate gere serving etomoi ia koinuruge taa ropa. Rice lopa torekiro oigaminogo. Keitakonogo amo tata tee numoaku porukiro egu tee roikene upugu opengui, ako taa rice arukarei nke munare ege buinige ama using etoromoi iko sinto onogoi ee tee mumakuge tee nagai pisigerego noke lopa buinige tounoke.